Ah! Gn'ambony tany etiky, tsy misy raha feno zao, tsy misy tonga lafatsy. Ka sarotsarotsy avao zany nizy- hirehafa hoe mahatratry fahasambara feno satria ambony tany etoy, i volany zao, tsy misy tonga lafatsy ny etiky, ty etiky. Fa ze ampy aminao ao avao. Lafa ampy anao zany raha iny, lafa i zay, fa sambatsy iha zay. Lafa tsy mahampy anao i, la mbo tsy sambatsy iha zay.